Ny fomba fandaminako entana agnatina armoara ohatra ka mibosesika loatra dia alaiko tsiraidraika tao nenahy dia avy eo ampidiriko, aherignako ampidiriko tsiraidraika ndraika koa amin'ny place-ny tokony araka ny tokony ho izy. Dia ampifanifanindriako tsara tokony hampahomby anazy amin'ny malalaka tsara. Dia zay!